Ma ko se eh sekirei aruata va eh moto yaruata vaera kuarupi vuajaete yavai, jata yavai kuarupi jeta maemboavai yavaieteyae esa jeta oñemoai iño ko kuarupiva jaema ma ikavi seve jaeko takarara coche jei supe va, kuako ma eh esa jokua mbaeti apo mbate no, jokua iru ko ma yavai se aruata vaera kuarupi